أهلا قاسم، مبروك يا خوي على زواجك، والله فرحت لك من قلبي، أتمنالك حياة مليانة بالحب والسعادة مع شريكة حياتك، هذا بداية جديدة وجميلة، وإن شاء الله أيامكم تكون كلها أفراح، لا تنسى نحتفل قريب، أترقب أشوفك وأشارككم هالمناسبة ومبروك مرة ثانية والله يوفقكم، وإن شاء الله نجتمع في مناسبات كثيرة، وإن شاء الله تكون حياة كلها سعيدة.